Kpɛrɛyǝ we pɨ ya pɨ lóo pwo mɨ kɨpwerenikǝ ŋ televiziɔŋyǝ. wɨ rii rɨ tɨrɛ pɨ lǝ́ǝ tɨnɨ, wɨ lǝǝmɨ fɛɛ pɨ láa yɩrɩ mɨ tɨ, tɨkɨraanyɩwǝ Wɨ lǝ́ǝ yee kɨnɨnɛkǝ wɨ ŋ saŋ mɨ naawǝ Naawɨ sa ŋkǝ naawɨ sa rɨ jufuŋɖǝ Wɨwe yóo pwo mɨ kɨpwerenikǝ kuuraŋyǝ, wɨ lóo koru eri baterii Amaa hotaŋsɩɔŋɛ la naawǝ. Eniye wɨ ponu mɨ lǝ̈ o lo vo ǝ lǝh tii a wɛɛ wǝ wǝ́ pɨ láa taanɨ ŋwʊ, a mɨ ŋ yɩrɩ. Kǝ́ lo tu wǝ́ pɨ láa yɩrɩ rɨ mǝrɨ we? Yóo koru ekpii filɨmii yóo pwo wɨ mɨ kɨkpǝǝkǝ ŋwaŋkʊʊ Pɨ le yee pɨ lǝ tɨnɨ rɨ wǝ kɨ ǝfɨ ekpii a mɨ yɩrɩ ǝǝ. otuyeeyǝ Oyokǝ amaa awʊrʊkǝ Rɨ televiziɔŋɛ lǝ mǝrǝ wɔɔ, yóo koru ataanɨ kɨ la yɩrɩ wɨwe wɨ ya wɨ lǝ́ǝ pǝ rɨ wɨlɨɨrɨkpǝ Rɨ lǝ̌ gɨŋrɨ we le kpiiw amaa gɨŋpʊŋpwaarǝ rɨ wɨlɨɨrɨkpǝ.,Ŋyɨ anɨnɛyɨ sa wǝ́ televiziɔŋɛ ŋ née yee. yáa taanɨ kɨ lo nuŋ dierɨ we kɨtɨŋkǝ ya lǝ́ǝ pǝ rɨ lǝ̌ gɨŋrǝ amaa rɨ gɨŋpʊŋpwaarǝ Pɨ lóo koru apɔrʊ awʊrʊkǝ Oyokǝ wɨcɛkpǝ pɨ kaŋ rɨ televiziɔŋɛ, pɨ lóo koru apɔrʊ otui le eyɨwe ya yǝ́ǝ pǝ aɖɛ rɔɔrɔɔ Akɔŋkǝ amaa, kɨnyiwʊʊlʊkǝ afiakǝ pɨ lóo koru apɔrʊ pɨ kaŋ lǝ rɨ televiziɔŋɛ, rɨ anɨnɛyɨ sa wɨ ri televiziɔŋɛ la anɨnɛyeeyǝ.